والله الدول المفروض هي تلكي حلول للارض وبعدين تندار فوك للفضاء لان يعني احنا هواي عدنا مشاكل عالارض هو التصحر الاحتباس الحراري الفقر البطالة الجريمة هاي كلها واحد يعوف هاي كلها ويروح يتجه للفضاء لا طبعا